Yo'o nani yo'o nuxa, ndanonno no iin ndaguinó un xhono xa'á, ko iin respeto xhi nayingui kano, xadandunu nunu tenguili un kidano noxa nininú teku nunaxukan inka ña yingui, no ngueno ya'á te chon noná daniko nida cultura xaa'á, xaon yingui hó xhono uno nguili xakida conservar oko xundaku dii, nridi nida nayingui nrida ni tuku, kida recordar no nanyidoni, un chutu ñayingui, kué nayingui nii, niki inka tiempo xukuxa nguaxa takano nunu nguaxa tanguanu nida doctora ihó notá.